Misy karazan̈y aroe bôka <hesitation> fafizoran̈a tsaiky a lekôly: misy izy io bôka amy mpampianatrandreo, bôka amy tsaiky kafiry àby io. Fa azo ataonten̈a <hesitation> mitahata tsaiky àby io direkity ivolan̈a kô fa misy raha masaky mivolan̈a zen̈y kô misy raha mahazo irô, avy eô tsy avozovozo olo. Mpampianatrandreo kà azo volanin̈a tsialohaloha alôhan̈y idirandreo tsaiky a lekôly àby an̈y beka zan̈y ndreo tsy avozo.